أول ذكرى ليا هي نهار العيد الصغير، أول ع-عيد صغير نتفكره وقتها حتى لبسا نتفكرها نهار كامل نتفكره لبسا بيضا و كل ماحلاها وقت حنا الصغارمين يومين كنا نخرجو العشيه نشرو لعب نفطرو مالكل ماحلاها جو، حو مش نورمال.